Hiɗu gbək miɗfəng fwaɗ tuf kwah mɨskəta fwafwəɗə təmbiɗa pu kə hiɗa kə gbək kə midfəng kə fwaɗ kətuf kə kwah kə mɨskə kətəmbiɗa gbamməshi gbammashi mbaɗi hiɗə gbammanəshi mɨɗi hiɗə gbamməshi mɨɗigbək gbamməshi mbɨɗi mwəkɨn gbammbəshi mbɨɗi fwaɗ gbammasashi mbɨɗi tuf gbamməshi mbiɗi kwah gbamməshi mbiɗi miskəta gbammashi mbiɗi fwafwəɗə gbamməshi mbɨɗi tə ambiɗə gbamməshi <hesitation> mwwakɨnməshi mwəkɨnməshi hiɗou mwəkɨruməshi gbək mwəkɨnməshi mɨɗf <hesitation> mwəkɨn mwəkɨnməshi fwaɗ mwəkɨnməshi tuf mwwakinmanshi kwah mwəkɨnməshi fwafwəɗə mwəkɨnməshi mɨskəta, mwəkɨnməshi fwafwəɗa mwəkɨnməshi təmbiɗə fwaɗməshi fwaɗmashi kəhiɗə fwaɗməshi kə gbək fwaɗməshi mɨɗfang fwaɗməshi fwaɗ fnaɗməshi tuf fwaɗməshi kwah fwaɗməshi kwah fwaɗməshi mɨskəta fwaɗməshi fwafwədə tufməshi tufməshi kə hiɗə tufməshi gbək tufməshi mɨɗfəng tufməshi fwaɗ tufməshi tuf tufməshi kwah Tufmaashi mɨskaata tufmaashi fwafwaaɗə tufmaashi taambiɗə kwahmaashi kwahmaashi hiɗau kwahmaashi gbək kwahmaashi mwakkɨn kwahmaashi fwaɗ kwahmaashi tuf kwahmaashi kwah kwahmaashi mɨskaata kwahmaashi fwafwaaɗə kwahmaashi taambiɗə kwah <hesitation> twai <hesitation> mɨskaatamaashi mɨskaatamaashi triɗa mɨskaatamaashi gbək mɨskaatamaashi mwaakɨn mɨskaatamaashi fwaɗ mɨskaatamaashi fuf mɨskaatamaashi kwah mɨskaatamaashi mɨskaata mɨskaatamaashi taambiɗə mɨskaata <hesitation> fwafwaad əmaashi fwafwaaɗəmaashi gbək fwafwaaɗəmaashi mwaa <hesitation> mɨɗtəng fwafwaaɗəmaashi fwaɗ fwafwaaɗəmaashi tuf fwafwaaɗəmaashi kwah fwafwaaɗəmaashi miskaata fwafwaaɗəmaashi fwafwaaɗə fwafwaaɗəmaashi taambiɗə fwafwaaɗəmaashi <hesitation> taambiɗə <hesitation> taambiɗamaashi taambiɗəmaashi hiɗə taambiɗəmaashi gbək taambiɗəmaashi mwaakɨn taambiɗəmaashi fwaɗ taambiɗəmaashi tuf taambiɗəmaashi kwah taambiɗəmaashi mɨskaata taambiɗəmaashi fwafwaaɗə taambiɗəmaashi taambiɗə ehaaru ehaaru kaa hiɗə ehaaru kaa gbək Ghaaru kaa minɗfəna ghaaru kaa fwaɗ ghaaru kaa tut ghaaru kaa kwah ghaaru kaa mɨskaata ghaaru kaa fwafwaaɗə ghaaru kaa taambiɗə ghaaru pu ghaaru pu mbɨɗi ghaaru pu mbɨɗi hiɗou ghaaru pu mbɨɗi gbək ghaaru pu mbɨɗi mwakɨn ghaaru pu mbɨɗi fwaɗ ghaaru pu mbɨɗi tuf ghaaru pu mbɨɗi kwah ghaaru pu mbɨɗi mɨskaata ghaaru pu mbɨɗi fwafwaaɗə ghaaru pu mbɨɗi taambiɗə ghaaru maashi ghaaru maashi hiɗou ghaaru maashi gbək ghaaru maashi mɨɗfəng ghaaru maashi fwaɗ ghaaru maashi tuf ghaaru maashi kwah ghaaru maashi mɨskaata ghaaru maashi fwafwaaɗə ghaaru maashi taambiɗə ghaaru maashi mwaakɨn ghaaru maashi mwaakɨn hiɗou ghaaru maashi mwaakɨn gbək ghaaru maashi mwaakɨn mɨɗfəng ghaaru maashi mwaakɨn fwaɗ ghaaru maashi mwaakɨn tuf ghaaru maashi mwaakɨn kwah ghaaru maashi mwaakɨn mɨskaata ghaaru maashi mwaakɨn fwafwaaɗə ghaaru maashi mwaakɨn taambiɗə ghaaru fwaɗmaashi ghaaru fwaɗmaashi hiɗou ghaaru fwaɗmaashi gbək ghaaru fwaɗmaashi mɨɗfəng ghaaru fwaɗmaashi fwaɗ ghaaru fwaɗmaashi tuf ghaaru fwaɗmaashi kwah ghaaru fwaɗmaashi mɨskaata ghaaru fwaɗmaashi fwatfwaaɗə ghaaru fwaɗmaashi taambiɗə ghaaru tufmaashi Tufmaashi ghaaru tufmaashi hiɗou ghaaru tufmaashi mwaakɨn ghaaru tufmaashi fwaɗ ghaaru tufmaashi tuf ghaaru tufmaashi kwah ghaaru tufmaashi mɨskaata ghaaru tufmaashi fwafwaaɗə ghaaru tufmaashi. taambiɗə ghaaru kwahmaashi ghaaru kwahmaashi hiɗou ghaaru kwahmaashi gbək ghaaru kwahmaashi mwaakɨn ghaaru kwahmaashi fwaɗ ghaaru kwahmaashi tuf ghaaru kwahmaashi kwah ghaaru kwahmaashi mɨskaata ghaaru kwahmaashi fwafwaaɗə ghaaru kwahmaashi taambiɗə ghaaru mɨɗfəngmaashi ghaaru ghaan mɨdfənga maashi